ଆର୍ଥିକ ଵିକାସ ନୋ ସରକାର ନରେ ଇତା ଭୁମିକା ଅଚ୍ଛେ। ଜିନ୍ତୋ କି ସରକାର ଜୋ ଅଚ୍ଛେ ସଡକ ନର୍ମାନ ଅଚ୍ଛେ ସେ କରବା, ସାପ ସପ୍ପାଈ ରଖଵା, ଔର ସିକ୍ଛାର ପର ଅଚ୍ଛା <hesitation> ରଖଵା, କି ସବ କୋ ସିକ୍ଛା ମେଲୋ, ଜୋ ଅମୀର, କରୀବ, କାରୀର, ଭେଦ, ଭାଵ ନହୀଂ ରହୀ ଜାଓ। ଇତିର ଆର୍ଥିକ, ସରକାର ନର ସୌଚ ଅଚ୍ଛୀ। ଔର ସବ କୋ ଅସପତାଲ ନର ସୁଵିଧା ମିଲୋ। ସବ କୋ ଉଛ ସିକ୍ଛାର ନର ପଢାଈ ମିଲୋ। ଔର ସବକୋ ସମାନ ଅଧିକାର ମିଡୂ। ଚିଂତୁ କି କହା କୋଈ କିସୀ ଚୀଜର କମ ହୀ ନହୀଂ ଥୋ। ସବକୋ ସବ ଚୀଜର ପଡାପ୍ଟ ମିଡୂ।